Ny lafaoro dia fitaovana fandrahoana sakafo izay <hesitation> a <hesitation> izay ho entina courant dia anao fotsiny a m- <hesitation> mi-reglé hafananany aminazy.